Fermuar ikkita tishli lentadan iborat. <hesitation> Ular orasida suruluvchi <hesitation> suyakcha mavjud. <hesitation> Ya'ni suyakchani yuqoriga yoki pastga tortganingizda tishlar bir biriga kirib matoni yopadi yoki ajratishi mumkin. Bu kiym yoki sumkalarni tez va qulay ochib yopishga katta yordam beradi.